Tëtäguasu <hesitation> Irlanda oa mokoipa sau aramaetipe meteia saupopa mboapipa siu arasape Tronges jaekotenondegua vikingo kua omofunda reino irlandape jaeramiñovi tanta jerakua guinoi isla iguasu tuisavae icapital jaeko Duslin kare ilorepotireta euro imiarireta irlandespe jare inglespe kuae tëta, kuae tëtäpekpo tenonde kuatia jaereta tanta tuisa jokuaekuatia oyapovareta Oscar Wildrel jaeramiño, jaeviko tetä cerveza Gismer jare iñeerirureta jaekokels kua oiko siglo saupe jeeko jeyoapi jeeko isla esmeralda esa kuape jetayaeko guinoireta kaovireta